Ny filazalazana tsotsotra momba ny smoothie, izy karazana jus, fa amin'ny alalan'ny voankazo ôhatra hoe le mamy ohatra hoe manga tsy asiana ranony be zany izy fa ahatrany hoe le manga iny potipotehiny mifangafangaro hely amy rano fô tonga defa mahapare hoazy.